<hesitation> Amin'ny lafiny raika izy an endrika tsara raha ohatra ka hoe <hesitation> tegna eken'ny be sy ny maro le <hesitation> le amin'ny le mipetraka ao amin'ny fitondrana fa raha ohatra kosa nefany le am'le misy fifanipahana nefany izany sy mainsy misy a de lasa mampisy disadisa, mampisy fisaraham-bazana si aza ny matetika de karaha hoe sy mety izy, sady mety zany izy no sy mety.